Adze a minyim yj a nkyj cbjyj me djw papaapa nye tsiryj. Siantsir nye dj, ndj da yi, tsiryj ama nkorcfo pii enya sika na sj mutum meyj m'ankasa moho a, nkyj mebesie sika pii na maayj bi so ama afofor so na menya sika. Sj ekeka toto mu a, ntaa ma afe no nkc ewiei no, nna sika a asjj no wc tsiryj ho no nnyj adze a cda famu ntsi nkyj minyim yj a cbjyj me djw.